Naabona nk'obuhuta bukye, nimbaasa kuza omu kishaka, nyihemu enyabarashana, ngiteeke aho aho ahu nda naafuna obuhuta ahakuba enyabarashana neekwata eshagama kugaruza omunda ntashwa kujwa, haaheza hoome. Obwe mbe naakira.